Las cabras montés son animalis mu vivus i se muevin mu facimenti en terrenus repinaus. Gastan las sus patas d'atrás pa dal-si vencijóni i las d'alantri pos pal equilibriu mantenel. Assina es que brincan paí pa tolas cancheras essas. Con estas albeliais, las cabras montés sonin las maestras delos montis más altus. Paquí pa Estremaúra las pueis vel palas sierras dela Vera.